E woodi egusi e woodi i'o haako, e woodi li'o baskooje, e woodi li'o timaatir, e woodi eweedu, e woodi li'o kuu- li'o ɓokko, e woodi li'o kuɓeeje.